Gny <hesitation> olagny amy fandrahoa sakafo- fandrahoa hagny, ame toeragny <hesitation> toeragny mando lava zagny, da <hesitation> sy masaky, ohatry oe ndre gn'hitay andrahognao hagny sy sy ma- <hesitation> bosy da sy mahamasaky agnao.